Nge Kenya yine ebyalya ebyabakahulhamu ugali. E ugali yiri okwakathalhi kwakutsibu wamaghenda e Kenya yabakalya kutsibu nganasi bya byalya byabu. Bakalyayu ne sukuma wiki ebyawunasi ebyeka nenyama bakatsumba haghumerere bakabya babitsumba haghumerere, ibalirahu ne <hesitation> nebithi bithi, ghukahamba ekyithunguru nekyinyanya iwakyitheka haghumerere iwatheka mwe piripiri iwabya nga wukabirya ebithi ebyo bisihiremu kutsibu then wuka wamathekamu omutsungwe ebithi ebyawamasara ebyo wukarondya amani werirya akasa eugali eyawukayalya eyo yisihire kutsibu. Yine neyindi yaghukahulhamu ebihimba, ebihimba wukahamba ebihimba, iwahamba na- ne <hesitation> nobuhimba bunyohobunyoho obwe green <hesitation> obwe obwekyisande, obonabu iwabutheka haghumerere, iwatheka mu ebiribwa, iwathekamu nebinyangwa, iwatsuda haghumerera, bakahulhamu mukimu.